Inson kechirimli bo'lishi juda ham muhim. Agar biz insonlarni kechirsak biz bu bizni ham salomatligimizgayam va nerv tolalarimizgayam judayam foydali hisoblanadi.